E family yethu thukakanaya esyanyilimi isathu. Kundi ibwa esyandimi esi esindi thwabighend thukasiminya ngomwamasukuru eyathuli. Omwamasukuru abandi thwabirisoma thwabirigha erikania olhusungu. Abathubuthirwe thuli bakonzo bosi bakakanaya olhukonzo kwihahu thunemu abandi banabethu babiringira obukeya so omwabukeya omu babiyasomerayu ekiswahili wukasangana babiri abandi babiribathwalha ngomwa sya Kongo mweyu babiriyighirayu esya french. So omwa family yetu mune abakakanaya olhukonzo, mune abakakanaya olhusungu, mune abakakanaya e french, munemu nabakakanaya ne kiswahili.